नाच हज ने भाई, काई प्रकार कहो हज। हम कोई अलिराजपुर में रहो ने, तो वहाँ पर सबसे फेमेश डांस हज ने, भेडा डांस। वहाँ पर तो लोग काई मांदर लेज, थाली लेज, वो को बजावज, न नाचेज। अलच्छक दारो पेणो न नाचनो। कही छे, कही देखनो ने न कही करणो ने। बस नाचनो न नाचनो। तो कही छे होगा मांदर लेज, अपनी वो बजेज, थाली न मांदर लेज। न अपने होगा प्रकार नाचेज। खणो नाचेज। खणो नाचेज।